Ogbulo yi wunyiam abue nyi wu gbalo yi wukel lewekel, wuyin e'mual amishero, abi bi che mual aweh ohe are, amilue le bereb alulue ayeb e'wu e', yi akelo yi e’ yi kuka che bedam dum and betidamo, wuyiam abue nyi kpoo wufidamo wu gbal gba self wulue ye benyin, bew ke ogbalo are kibefima bema puo mual be wuor nu be shebri be wuruo nu, be pie benying abe befi ki bepie, nyun belie beshebki be muoro nctong be beshe ki yinu yinu, belie kisaba le libie